Angisi irkouna dari digda ay dog dime dime galagar koori kon darin, a tungi kon darin, ferri kon darin, digda uo dogo.